الخيار صعب ما بين الاثنين لإني أفضل كليهما، لكن إذا كان لازم إني أختار فراح أختار أجرأ كتاب جيد، لأنه بياخذني لعالم بعيد، وكل صفحة كإنها رحلة جديدة وشخصية تعيش معاي في الكتابة، أجدر أعيش الأحداث وأخترع نهايات جديدة وأتشوق إني أستكمل القراءة، لكن الفيلم له مدة محددة ويروح.